Mopeti clip ipuere vaera ñañono hoja reta ndie jaeko yamoigue iaramboko ñañono jare yaumbiri hoja pipe jaema jokua hoja yaumbiri yaveko tiikaviko opitata aniara opa ojururu yandegui jokua, jaema jokua clip raiko oipi jaema pipe oñeñono